aja ñaku nama ha ra ñaa-m ñaku nama ha ra yaa nama uu-n kutyiyo ra yaa nama nantotuku ña ku ko´o yasia´yo ta yaatuku nama ña nanto uun taku sama yaa nakatye ni aja ñatyu namaka ra uu-n nama ka ra ñaa ta kuu ña uu-m ntantoo ko´o ha´ra ñaa namali ka aa kii ra sa ñaa kotyo ña ku xa´an ha ña kuu ntisakatyi ña xa´an ña yasiaa yo ñaa kii nama ka ta ntasa ra sa ntu ntu´vii ñaku tisi ko´o lika ni aja tasara ñaa kuu tuku kuentaiki kuñu yo ra uu ñaku lantayo nakatye ra ñaa sani ya yaa sii´n tuu namali hhua ra un namali ka kuasa ña ta tyityi yo ra kuanti kuatu yakua ñaa-m yakua taku sika satiun´e sika´e ntava yaaka ntava tye´e ntava nahua kuumi´a tyitu ñaku ista ñaa lanta yo a ña kuu ixi xini yo ra kee a tisi ixi xiniyo ra ikara ña nama ha hua kuaa´n kiiá mañu ixi xini ka raña´ra satyanti satayatu´a ña kuu tye´e ka Sataya ña yakuaa ha satayaña ntiitu ra ika kuu nùù ñuu-m tani kisiaa i´soo takui ra yanu uu-m koyo takui yakua kua´ra tyi ñaa stayanti´a ña kuu yakua ñakuu lanta yo na katye ni aja ñaa tyu uu-m ñaa nama ka ra uu-n nta saantu´a yaa namali ka tyi uu-n nama ha kuaa ni tyityina nta sa´a ra sa nama kuu ii´a tyityi tu´yi viti tuku ñaa nama ha nama yuu ka nama uu-m yutyi lika nama ñaa ya ya nama ñaa ñaku nama tyiñuli ka ñaku nama ntisakatyiá ra ña´ra ña sitiu´n kuntii kutu´a tyi asa kò´o ñaka ra kosini mii´yi ntyi koo yo á nii ko´so ña kuu xa´an taku xa´an ka na ke´a nùù ko´o uu-n na ke´a ra ikosio´a yo tyu uu-m ñaa nama ha kuaa vii so vii so sa´ña sa limpio nti sa limpio tua ña kuu iki kuñu yo